hoto ni jeh beh takkata ha mbandu bangoru ni do vallita himbe a wawan a takka hoto dada ma ko baba ma to mayi a dinga numtugo mo a wawan boh a takka hoto hunde bana ladde ko kujeji ladde ko mayo jeh vodata ma do vo'ina pelle to'a wati hoto mai boh do numtina ma hunde ko sali boh a dingan larugo hunde ko sali ko yake ado binghel